E uche xkuj k'ob'ik si si qache maak chij qaanma'komo uzt uj k'olik k'chi'e qache che xtq' q'iit puq k'u'x che jo jor xtiq b'anla' che ju nima maak jor tiqb'an no'j si qache gachee maak chij qaanma' e qachee b'iis chi'xtok chqe qache qache che xtq'iit puq k'u'x utz xkuj k'ob'ik sicha' uztz xkuj k'ob'ik si qachee jun maak k'o tok chqiij, mu qachee iil petnaq chqiij mu kó chqiij entonces e utz xkojk'ob'ik k'chi'.